א סקרו דרייווער העלפט אונז אריינלייגן סקרוס, שרויפן. יעדע סקרו האט ביי די שפיציגע חלק פון דעם א אויסגעשניצטע דינע זאך וואס גייט אראפ און אראפ און אראפ ביז אונטן, און דעס מאכט אז ווען מען הייבט אן אריינצודרייען גייט עס אריין טיפער און טיפער און טיפער און עס האלט צוזאמען האלץ אדער אנדערע מאטריאלן שטארק, דורך די באנוץ פון א סקרו דרייווער.